Ny karazana lako zay heky marobe fa ny vitsivitsy fôgna tononiky eto: karpa, tilapia, lako lava vava, amalogno, baleine, marobe.